Ɓurani kam ko wuleede no feewi. Sabu so mi wulaama no feewi, ƴiiƴam am dogan. Mi softan. Mi waañan. Ɗum ina moƴƴi e cellal. Kono noon so mi ɓuuɓaama no feewi, mi aaman. Hayi gollude mi yiɗataa. Njiɗammi tan ko lelaade e ɗanaade. Mi softataa. Nguleeki ɓurtiki ɓurani kam e jaangol ɓurtungol.